<hesitation> Io fosiny zany ah, voalohany eky aloha, mila misafidy anao oe hazandranomasy azo oanigny ve ity ame fitoa- amizao fotoa zao sa s'azo oanigny, satria manko misy izy io, misy fotoa gne fahazoa minanagne anazy da faharoa magnarake anizay sasà madio sara izy da andrahoy masaky sara fa raha vo matamata i mety mbola misy raha mampitera-doza avao gn'agnatiny agny.